Ekizibu ekirikukirayo obuhango omunsi yoona na Uganda erimu n'endwano ahabw'okuba barwanire munonga, abantu baatiina, n'abantu bayehayo, baatamwa ebi barikukora nkebi nk'okurwana amataka, okukira munonga okurwanira amataka nikwe kureesire emitaawaana, kare.